أحب السباحة <hesitation> أحب إني أذهب للبحر أعيش هاي الأجواء الجميلة أعيش <hesitation> أشوف غروب الشمس وأشوف شروق الشمس وأمارس الرياضات اللي تكون على شط البحر مثل الصيد، قراءة الكتب، لعب التنس، كرة القدم، هاي الأمور كلها عندي مرتبطة بالبحر وأحبها جداً.